Injo nakke wattungu tau lolo i ja mainga na paongang ammaku angkua injo na itte a burukne pertama battu ri tau toa na rolo nu maka ruayya na ni hoja intu sipa'na mange ri tau toanna atau ri tu maraeng na haji ji ka atauka anre, annguppa ka gassing a'pare-are ji lampa ri totoanna nampa nguppa todo gassing na hesere ampi balla na, jari kitte inni bahinea sampang rie allalo sisse ta ni pasengka i, ka kunjo minjo na nilai tau a angkua nu haji jaki ndeke sombere jaki tala bangka ji jari punna ballo pangitte na taua mae ri kitte na biasa rie burukne na boja-boja mi nu kullea na panjari bahinenna gitte i na jo'jo, gitte mi na jo'jo inni taua angkua ou i anu minjo ana'na mo i anu a'bangsa biasa intu siampi balla ta rie kamanakang na ka atau ka rie anak na urang na ka biasa todo intu <hesitation> urang na tutoayya biasa na pasi jodo-jodo ki ka nakua ou i anakna urang ku inni, jadi na itte haji ki gitte mi langsung ni sakbu rioloa todo intu suang na suro a ammaku a'pilajara Pallu ka injo todo na itteang matoanga ka punna tala macca ki a'pallu apa na-na kanre anak na jari kitte inni bahinea a pila-pilajara' ki a'pallu anguppa ka tala macca ki a'pallu nani buntingi ki sessaki intu burukneng ta apalagi ka punna gassing na malli pantara jaki, ballo punna lohe ji doekna burukneng ta gitte inni ri kamponga pa nguppang doik a sessa jaki mingka alhamdulillah iya ganna todo ji